Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ odwimfo a m'agye dzin kyɛn dɛ mebɛyɛ abͻdzemnyansapɛnyi a m'agye dzin. Siantsir nye dɛ, abͻdzemnyansapɛ yɛ biribi a sɛ ͻnye nyimpa bi benya nkitahodzi a nna gyedɛ nyimpa noara wͻ ͻpɛ dɛ obosua ho adze mbom edwindze dze, ͻno mpɛn pii no sɛ nyimpa fa a, ͻnye no nya nkitahodzi bi osiandɛ muhun dɛ ͻno ͻyɛ Nyame akyɛdze a ͻdze ma.